Tem a <hesitation> ti ahik ta <hesitation> hi ta ti ahik ta moni, hikta antoen momor hanon, hikta antoen hanon a en aviah. Hikta antoen hanon- hi ta antoen te menon ama tah hop viah, pasi temenon ama tah tatasir, hikta antoen hanon pa ambuh vaviah, si hikta gon aviah non a tah'en. Ma meh tem ki pa kamis, pa met, kema meh tem pasi, vavakoar hava rer iun, hi ta antoen te vaviah rer.